<hesitation> rí yaꞌduun rígá mbaꞌja enii rá, mbá ríí nu̱- nu̱thaa̱n ikháa̱nꞌxu̱ yaꞌduun maŋa̱ꞌ jamí xúꞌkhu̱ máá rígá yaꞌdu maxaꞌ mangaa, <hesitation> xúꞌkhu̱ máá rígá yaꞌduun ra̱mbu̱ xki̱ka̱. Atsú inii ríꞌkhui̱ rígá ríí <hesitation> naphú ikháa̱nꞌxu̱.